Pues nikan ionkateh nekah totomeh tlen nekan se itoka primavera, se kiliah nekan sakatototl, yeh se tlen sepa tzikitzin, iwan tlen okachi nechpakti yen tlen primavera porque yeh kualtzin tlakuikakin, pues tln nikan yen tlen okachi weyihtzin yeh nekan icolor nekan azul marino, itzontekontzin kemih chichiltiktzin, axkan pus ok onkateh sekinmeh porque kemanian cuando okachi tlachipahkan witzeh tlakuikah. Ah tlen kinmiliah tekolomeh, ah pero yeh temawtihkeh kenomih ik tzahtzih. Pues tlen tekolomeh semi otikitakeh se kahwentik, iwa yeh otikitakeh rancho, neh cuando onikatka nokalihtik otikuahkowitoh, este kanah las tres otiahkeh otihasikeh sen tototzin sen tekolotl pero yeh kemih tenextik. Pues nikan onkateh kuiximeh, onkateh tzopilomeh, pero kuiximeh onkateh tlen tzitzintih, kemah kinwikah pollohtin pero tlen tzitzintih pollohkonemeh, tikitas yayokiwikatewak se kemih amo asta motah.